Otorbor oreh ofara wéh onun, neh keh shie otorbor, otorbor oyineh eeh kun otorbor gereh, egereh owi eeh feh anwati, eeh feh owi anwati, behni puad beh kikaa. behni puad beh leb, beh tioro wi tioro beh kun owi liilehb. Beh lehb owi, bétah kun owi shi keh beh shie owi nnan kaii! nten weh apaagwi amaagwi beh si shie, amaagwi weh okanii okwamii ótorbor weh. Oweh miin oshia weh eegereh nii nku feh anwati, kin teh anwati nnan, n feh bibiem otara woor kun feh, nkun eeeh akereyie feh, nfeh iri keh kikeh, nfeh alabasha feh, nhun eeeh eeeheeh oshun feh iyineh, keh sho wi nnah, nyieneh gwugwo ekun beh sie ogbaamu, ogbaamu eeyeh amaagwi iyieneh feh ogbaamu eneeh ekum owi keh bia ra owi reh echeb owi otaan ébi hun owi jana isi, ajana isi woor oworm ekun owi kumoh ke kum owi opara ekun owi kumoh gele gele ko warm ke kum owi woor ekun owi kii kiim, keh kiim owi ekun owi kin shit epiem awati ireh efeh ibiem woor afeh awati eekun eeeh ogbamu weh ekpi owi agbaani Keh reh owi neh oyineh, oshishi eneh. kati! Keh robi bu sef, iba, omóni omorni igwen iba tso weh owan ọwi bi zi ogha mu weh. Ehun beh jie isaan imen, isaan imen iyineh eyeeh! apaa gwi iyineh beh nten weh heh but nehmi, ogbamu weh heh shie owi, heh feh bibiem heh san san san neh kii ikwe owi reh, inor ezieni reh. eeehen. heh béy bu eyieb ibiem iben, ayeb eeehn ijnaama, ayeb eeeh akariye, ayeb ikukwe ekun feh keh, ibaa yineh ayeb ekwe, ekwe ekun feh keh ibaa yineh ezi oyeh bu ibaa ti weh nyankwe san san san keh jie bu etseh, ejie bu beh ruun eneh abian ebi meh beh, meh bianimeh ebi woor, ifamili ikiwoor meh bi ti si. Ekun ibi woor feh ébèh min yin yiereh neh beh ni puad béh toorn bi eshan fuara ye abasan jaa ji shia bi biem beh ereh eshieni reh. Ekun baansan shie, baan san, ekun eyeh kumoh keh kumo yie eeyeh! ereh yie neh ooo! baansan yie edem, asaonun kun gwugwor. Neh abaa shie ye, akaye! abaa san onun, abaa san onun keh reh ansan rijien ritsi ififeh omoni ogwen ogwe jie keh eneh huh! béh keh bi zi eeh ansan yen. Keh shie yeh bu eban yin eweh egweh keh bu ke jie zii esumór ji ejie iru ruu Iru ruu aba kim ikii, kim ikii innun meh ifi feh neh, innun meh keh feh néh ibaa béh ijie omomi obéhn oba tso weh bú aràh moóro iksi bu eneh nnm aráh moóró ikii nmmu ehyeh! iyineh kun gwugwo. amoów ikii nnan bu ennhen érun aneh bónkii irien kun. tso bibien eenn bebian ifamili tén woór bereh woor bi yiereh ifarah yre and ifarah yie iyineh benéh bu gwugwor nnaan bi zóh yie, ireh sii bu nyanhweh san san san san arah nii iyankweh ten ireh, bi baána reh, bi reh kpan kpan kpaa oyun okireteh bi moóró oran apaagwi ko shie ofara wéh oyun otirirekeh iyankweh iibaa banasi. ko ji shie ofarawa weh irwana abereh reh bi ba zoh iyireh but kio shishie ogbaamu, ochie otorbor, ochie owinkim ochie eenn beensan eee ogbamu, ochie ojeb eyieh! ojeb ooooo! echie ojeb oran oyáh gwor eneh gudum, oran oyah gwor eneh gudum. Ke mooro ubi, ibaa yii neh weh ritem. ezóh olar iku oran bem, olan iku oran sef, abaa meh ara oyun weh feh neh olor iku oran weh omeh reh eeeb nnan keh béy noh keh nun anóh ézoh iilar ku ran eteh nnan aakan keh zii abasan abasan eeh keh sén shii owirishi, rigweh ibaa weh weh meh abaa sumór béy, abaa kpiri ilorbor oranbeh aziieni Keh tian ikii eneh keh zii owinkim, zii otorbor zii eeeh isankele eyieh! isankele keh yéh rehminyah isankeleh, iyineh gwugwor oo Chaii! amaagwi ochie isankeleh otsu beh, nzii uran olar ikwu oran ifeh sef. amaagwii ora kor egwrubeh anóh huh! Owangwi, weh rutse weh zii olar ikwu oran wan tsa tsa tsa aneh nrun aneh mummy abeg, amaa torn mi hin zii oran abeg, torn mii kii zii oran oran beh. iyieneh. Osanheleh ban oyieneh kun gwugwor. Amaa gwi orah tim emi erun eneh huh! owan gwi beh bi zi. Oran bi, keh bi fifun bi feh yeh, erim eni reh o, nneh amaa torn mi kinzii oran, ofara oyineh gwugwor, isankele iyineh gwugwor nbi kweh tornn eneh beni san, nzi oran beh eneh bemm, so eer amagwi okun ruun aneh, nzii bu, nkun zii bu sesaansan, ikun yineh mii, mii bu nkun gwuruu. afritsi asaana, nnaa fu amaagwi aneh! amaa oran bi bo kun, osharagwi woku otorbor gwi wo kun, owunkim wokun isakeleh ye kun, bansan ebi bokun, ogbono ee osha eee ojeb obi bokun bi yin emii, kemii ibii woor keh minzi nkun zeh amaagwi weh amaagwi weh eneh huh! amaagwi etsi, amaagwi etsi amaagwi etsi amaagwi etsi.